Izi shiamb ndi mala nzikolaki abundu na abandu kuanza kuroma omangano ko muere sana sichira omala notzizala kulolako mpira nomba nakubako mpira noula abe tza bulahi kandi noenzi burahimulrobo mundii mwisi walaba tza mupira sana shikiraa no mukeni omukenu ne abandu bakinoa kali bubaa abundu mpaka abandu balzie baichuroho bosi baho boyanza sana sasa wamala kuikaa kwakogola egasi yetu kwakatigilako abundu kwalgagalako abundu mala gutaga gumuomela etzitimu tzizio tzio omala okala ndi ziamagikurura sasa kwakaikaja abundu kumala kumuomela mupira sana. Nzi ndayanza omupira sana kandi nandi nibakenaa bayanza omupira mara kumuiomaa mpaka onyoraa kuenyaa kukubane oandi basemo abandi shingama gutimu yehe obubi sasa lwa mboraa ndi. Ompira a kindu kirahi sana. Abandu bakiyanza sana. Abandu bayanza okukuba omupira bayanza korora mpira. Omanyi no obukina burahi sana noha netimu yoho meema omundu obi, mukeni woho velizeku libao moola bulahi sana sasa mororaa abandi basingira bakuba lihoka. Abandu bandi hahel abundu handi bali na tsisada, bali ne kindiki bahira, bakine. Sasa lwe mbaloa ndi izi ninzikae abundu sana moja zakumoma ku mvera italasi kindu kindi shia manza kummaru nenziko kwa abundu na amangangane tsa kenya tzakizizaa, mala kibula nekitzia budamanu komanye bulahi, lwe twambolaa ndi, ndayanza maisha ke kibala cha kenya se abandi bamenyi sia bandu bakoraa, sia abandu bakoraa ndi sia bandu, yaani onyala kunyola omundu yatura yaha ndi omonawaa ndi okubola wenyu nzindamanu, nobala witu nzindahi wenyu neindamanu. Mundu akabola nzi ndatura abundu furahi na aradhi. Nenzuaka kubora nzutuma huyo endah. Sasa nomenyakui amalaya ke chibala chio kenya obetze bulahi sana. Sasa maha embulakho khulegane muefwane shibala tzia kenya shakizizaa shakumenyi limenya liet shiakuzizaa, shiakumenya sasa ama ziakuzizaa mukamba ama lidaku liiza nigukule ndi kunyala kumenya ndi sasa gena yaho ndio mola ndola amaisha kazizaa tza bulahi.